Ñyawu ko ɓuri nanguki musɗo nanndai e haani kutiji l, nyawu ko hawti e ciiya njamu ñyamki, e turan e matsala njamu fere-fere ko hawti e fever, e nawool ɓandu, e nawool redu, sai nawool koyngal.